Aloa me pòrto apreuo unna borsa con e röbe da cangiâme pe-o travaggio, dapeu me pòrto ascì unna bottigetta d'ægua e me pòrto ascì un libbro da leze in sce l'autobo tanto che vaggo à travaggio.